<hesitation> Nikaeka kule dhira gurezumaiya, nifuriye nkachehe isimu yako, kule ni naelimwa mwaimbwa limu yako pesani nii pleyimpicha kwanilanyi mi kananichapi navandu vakwa, kananii ncheze gemu, shoshe hisho ni chila ni kibasi layeilika sijaiona.